Naapoto wǝǝ fee pɨ loo pɨ lǝ́ǝ rǝǝnɨ naawǝ fee pɨ lóo too wǝ Vǝnɨŋ mɨŋ a lah kpɛɛ wǝ mɨŋ pɨ lǝ pǝ sǝ naawǝ pɨ le kpii lǝ wǝ a lah kpɛ o lóo to kɨ e pe yee mɨ kɨ ǝ fɨ a kpɛɛ.